Injo kusakring olo-olo a injo pada injo mae jarang, <hesitation> kukuarek nakke nu <hesitation> nu tannang ji kapang nu anre ja nu sanna liara na tapi maing ku utte, na ondangi i <hesitation> motoro angngondangi motoro kunjo mange ku kua <hesitation> kaddoro kamua inni pole jaranga iya he ouh nampai mi pale ku tontong maing to injo ku baca injo-njo jarangan <hesitation> di pakei a <hesitation> biasa injo mae rioloa <hesitation> anu hewang perang nakua isse taua, ku utte injo ku baca ri bobbo a, <hesitation> ianjo punna pake ternyata taua, a-aklampa nganu, aklampa angngerang kaju, lampa injo nyompo kaju, iyanjo kunjo di sekko ri jaranganga, <hesitation> nu kaddoro mento intu jaranga <hesitation> injo pole maing ku utte bahi, ri kokong ku, angkua apamo intu pole mae, arungka-rungka kamua battu lere, <hesitation> ternayata bahi, ri kokongku, ku kua bahi apako tumae na sanna kamua larinu, ternayat injo pole di ondag to i pole ri asua ri bokoang, na injo pole <hesitation> asua nu kaddoro to allari, <hesitation> jari si ondang-ondnag mi i rung bahia, tappa, <hesitation> wattu na injo pole ku utte injo bapakku ku kua mo <hesitation> apa intu na ki ondang, <hesitation> ternyata <hesitation> riek injo padalle, riek injo padalle <hesitation> na kanre jangang na, ku kua mo <hesitation> na sanna kamua intu niondang na anuja, nakua mo <hesitation> nu appa bangkeng na injo nu kurek rua ji bangkengna, nu kaddoro kalilli allari injo, injo pole anua injo olo-olo a, ru nurek to pale nu, <hesitation> nu mikmili mentodo batena lari, akokmopole lari iya, <hesitation> dakka saja nu ouh kodong ngkua ngura mi inn pole olo'-olo'a heh, iyanjo <hesitation> anu <hesitation> pannyu', <hesitation> punna aklolo i <hesitation> pelang-peang pa injo polea, ku kua mo nu appa tokja bangkeng na tapi pelang-pelang anui kapang ka hattalang anui <hesitation> kalengna, injo nu riek injo anunna injo tam-tempurung na injo, nu hattala mento' kapang